Siiy ôh, azafady madame sy fantako hoe plasignao izy ty agny ke, i raha he <laughs> sambako avao koa zay ty da raha mahamegnamegnatra any izy ty, sambako ity nitikitry avion da <noise> azafady, iaho avao ko zashy sy sisy nanoro hoe ia koa zao ko zao fa da izay na e plasy nalalaky da nidoboako, azafady oh ,io a plasignao roky, azafady.